Wukuo wani are wupie wu bilin wuyin oh mi inri ri le wukuo wukuo mbe obuami iriki lihe belie wutals katab le mior wuchu are nlie be nyi npebo mur bu wulia wakuo bibi wuyin nde ofe wyin wuko, omama wukuo wufara fe mkper wukuo wula mile beteb bepual areto mkpere wukuo wula, wai le mi lito nu le baba ba ba ari leba litonu onkilele wukuo okekebu belie nyuam wuetchong ko etelong wubible wuyin, obuam lue wubible mi nyi lue nlebo kan kan nten, le ma lito leba ema ki mal, beburo mibuo belie nuruong mpi ki wukuo obami, nki wukuo, nki mpie nki nyuanfelenkuo, ste ste ste bebibie che hay mom e e ari yi nkuo wukuo, che chuli mbibi are nkuo wuku obuami le nkuobo behbe wuchu chu liba che bebimibi, areto jesu are che e e e, bergbanu abami bebibi liluom ehami beyuor ka yua mpom pom bechu chu nyi wukuo lue be ni le ye wulkayour wuchu watabemi le mior agafualo